aja ña kuu u-n ña tatu´n ntasa ra kò´o tata´n ni síoo riso ñaa-m ni sitiuna ña ku yuku ta´ku sa´a ista na a sá ña nami ku´nu sá ra isitiuna ña ku yuku tútyi ka ha natye ni ikaara ñaka kii na i´iin sía´ra ikara ntuva na a ika tukua tani ki´sia ku´u xini na ku hueno nami ku´nu sa´ra ikara kua´na kii na yuku visi tuku ra uu-m ñaka kuni nta´a na ra tani ku tyiñu ña ra ika ra kisía sii na ña ra ika´ra ntuva na tyi ña tatu´n ñaka hua ni sío ntasa nakatye ni ñaka hua ni síó ntasa ra ña ntisakatyi ña ñá ntavi tata´n natvi ri nti sakatyi ña ni sa´na nta sa nisintona ra ñaka ra u-m uku naña tyi uu-n suu iá ha kutukuá ntasana tata´n va´a tuku mia siin ntasana a sa´kenu na a só san´ta luvtyina tahua na kusa´ña ka ñaa santuva ña yo riso usu+ia hua tyi kò´o inka ña tyi ñaku ña yuvi yo ra uu-m mitu yuku ha ñaka kua ñaa kuu saá santuva ña yo ra kusaña ñaa-m kusaña sá ku´u tukuá yo a´ru na káa tukuá na káa tukuá tyikuaña na káa tukura kusatukua sa ku´u ña yo nakatye ni ña´tyu uu-n ñaku ntiskatyi ña sa´na ntasá ntisakatyi takuu u-n ñaku Sa'an ntavi taku